Password wonn birr hamtua wonn akha lock simuaffa yaani wonni mamachinethan simua than faa wonn akha computer than faa wonn akhanathi dhibii mal ishin akhana woathin wonn dhandhethe wonni inaman hubethu hin feeenn yaani security lock thathe suun wonn athin ithathu pattern kayyetha ama password makhaa fulani baresithe khethaaa dhub akaa abasun dhandhe kasabafethe ama dhandhe wonsun hin banen